Duniyee ya jaak maat uju ukaan nukané nukaan gurokaw nukankaan aan, nujajak memeek, aw békaan acé nasali, nakaan bo acé najéli, écimé aan ujut jaat ujut urok aan aw nujajak memeek. Aw mat uju ukaan burooŋ bajajak acé bajéélti, nukan kaan ukanut go béjéli yo yoomé ukaan imbi gujéli; gucé bésali, gucé béjéél.